No ku lajalt võttaq. Et <hesitation> sa võit jo sõltumalda ollaq, aga iks sa sõltut tõisist inemiisist. Et sa peris niimo- <laughs> niimuudu peris ei saaq ollaq, et sa sõltut inemiisist ja sõltut söögist-joogist ja maakeräst ja nii edesi.